Ka̱ alum va̱ mi ga awop ko te mi yendal mi nəm iya̱m nri ka̱ pyen mi wor izər i jim mi wor izər ovan te iga ta ka wop iga le i ɓa te mi le i ga ga atak nnap nshi ichoir <hesitation> mi ɓa mi ga mi ga choir mi ga mi le mi ɓa te mi nəm ashiri aga tak atan tan atak i tan mi ga tak inok mi ga mi le mi ɓa mi ga atak nnap nshi ocha mi ga mi le nəm ba te miga ti iyap mi miga mini mi iyap mi le mi ga nzhi a take ile itan te mi nəm a shiri oven iga atak a amanta iga le i ɓa ta mi nəm ashiri mi ga a tak inok mi ga mi le ka tak inok te mi ɓa mi nəm mi gbar izər a ga ga ltak yap kadi ka̱kul pa̱ ko nze nra nggo te mi ga sai mi ga mi yap ka̱ iya̱m iyap mi ga mi yap mi yap ko ko nza̱ ntan atak nggo.

Ìgwak ka̱ nchang mi kakul iya̱mva̱ mmami ka̱ nnənəm ka̱kul pa̱ unəm a nda mi ka̱t mmami na nya pa mama ka̱ mi pa̱ nnəm te nak te mmami nəmn a ka̱ nra igwak mi nə́m na ka̱ nchang izər pa̱ sosai na aka̱mshi mi nya uponzhi inan ma ka̱ ka̱ unak nnap nənəm ami ko uponzhinan ka̱ nang iya̱m va̱ mami ka̱ nəm te ka̱ ngga pyal anak te mmami mi nəm na ka̱ nchang igwak pa̱ dəkər ta mi nəm na ka̱ chang igwak nya ka nyek ko ka̱t iyi ka̱she iya̱m va̱ ta mi nəm ta te mi unəm va̱ ka̱-kendem iya̱m ro pa̱ ma nəm awo unəm ro ka̱ nɗom te na mi ya ka swosewo te mi nəm am na ko ka̱kul pa̱ ntəm pa̱ ka̱t ama ka̱ ya pa mmami təm pa̱ te ka̱ ya iya̱m ga mwa ndaktak unəm ro ka̱t to a mi ka̱ na adəngchi i nan ka̱kul a yaɗa va̱ uva̱ na abol asa̱l am nya mi ga̱ɓan ko a ni ka̱ izər a mi nəm ga ɓan ko har mi ya iya̱m ga mwa ndaktak ishi mi har n ya iya̱m va̱ mi mwa nɗaktak unəm va̱ ko a datkulung ka̱ mi nda pa̱ nnəm n ɗak tak onəm aya pa̱ nəm ɓa ka̱tak mi ka̱ daktak to kong a ya pa nya ko mi nana ka̱t te bwai ya ìgwak i can mi ka̱t ka̱kul pa ka̱ dəkər te mi ɗom pa̱ nka̱mshi unəm va̱ uwa ya ka̱ nɗom. Unəm va̱ wa ka̱ nɗom te nka̱mshi na na igwak i nra igwak ami nna̱ndər na pa̱ i na nra igwak inan pa̱ ka̱kul pa̱ uponzhinan là pa̱ kang unəm kang unəm aya uwan wo kashi ndak tak te ale kang a re kware pa kat a dir na wan ta ka̱t na nak te mi da̱n pa duk a təm va̱ unəm ro ka̱mshi nɗom te n i ya nkamshi na mi kamshi na ka̱ avəngva̱ ma mi ko nlà nnap mi ka̱ pa̱ zhi na to pa̱ konze awalang to uza̱ anyan asa̱l a mi uza̱ bol asa̱l ami avəngva̱ mi ya mi mwa nɗom ya ishi mi ko ko nəm va̱ datkulung ka mi.